أول حاجة إني بروح أتمشي في الطبيعة -أول حاجه بروح أتمشي في الطبيعة ،أحب أكون في أماكن هادئه ،أستمتع بالمناظر ها الشئ يعطيني طاقة جديدة .بعدين يي-يمكن أتعلم شئ جديد مثلا <hesitation> طبخه ،وصفة ، لغة يعني هذه الانشطة تضيف لمسه لحياة الانسان، وأحس إني أحتاج إسترخاء بخصص جزء من الوقت عشان فيلم أو مسلسل أو <hesitation> أخرج أو حاجة بالوقت هدا أجدر أعيش تجارب مختلفة وأستمتع بوقتي.